बिलकुल मैन तुमु त अपरा ड्रीम वेकेशना बारा म बते छो जू की माउंट एवरेस्ट ए चोटी प चडन ची और वखे गी ठंडी हवा, तूफ़ान, और सफ़ेद बरफ़ म यूँ सब मुश्किल से वे के जब हम वेगा टॉप म पोंछदा त वख बठीन जू दृश्य दिखदू ऊ हमेशा मेता आकर्षित कर्दू।